Fomba fanaovana smoothie dia misy karazany maro ao ny fo-tetehana madinika ny voankazo dia sasana tsara de alefa anaty milina fitotoana sakafo ireny izy dia ampiana ronono sy chocolat de araraka anaty vera avy eo.